والله ما بعرف ايش هي مزايا الشهرة و عيوبها لأني الحمد لله شخصية عادية جد جد عادية وايد عادية ما ابغى الواحد يعرفني و ماني اعرف حدا. ف <hesitation> ما- ما قد كنت مشهورة صراحة يعني. فما فيني احكيها لكن اتوقع انه ميزتها إنك تأثر باتباع عدد من العالم. وعيوبها إنه ما عندك خصوصية أبد أبد ما عندك.